France adhaa birri khabdhi sherehe toko bast lady day yedheni dhubinen woni toko ghureni wonni akaaa matunda toko ghureni guyya suun dhub aminen passion ghughurdha khadhi france thaam ishia aminen inamaa warri dhathinen lila jira akamaa warii dhatiye aminen hujinen akaa cholee inamaa ghethu Kaa huji dhandhe midhas akas gharghar fudheniff